Ny bilidaozera zany da fitaova manan-daja amin'ny asa fanorena ny andistria. Io da ampiasan'olo lafa hanao asa tany, lafa fanaova fotodrafitr'asa valanatoky koa da ampiasan'olo koa io.